Efoma jeva ahara retom so kubho ohohoare era aname ara efoma onor gwora onor tum. bha hefofone so ja rotor ator bhoven a'fenana izum aka bhofi bha efoma, sava etoma ara iwamene a'bhoven egbeh efoma efofone re bheven bhevi sa bho demademe ne, ma egbaje robhen a'eto ara roku dor hese re ororo ba bha hivum o- harara sin mbho ba bha hida sohoro virai hesare egbeh, ona bheven bhevi bhevi sa bho ku ara bheven ukpom ezere efoma hezoe, hafa, afenne habhohubho, ababo sa bhonyi bhoven a'osi nfa sa bhokubho nfa sa se bharoso ahobhara ahobhara onor tun ebhana bhan ntoja ava gwa aban atongho fon oyina, efoma se tongho amame hora tongho bha hitar sabhanor ara bhota anaka bhoro odam hene anaka bhoro hene hodam anka bhoro ayina yina bheven, anaka bhoro ayina. Bhantararo atom fom bha don unwe atar reme adon aso bho. afi gwa gwo hitar, oba ntara ro anoka anag hot um mmoba ntara nubha gwa hiso. ara bheven bhedudu bho sayen afararo etoma ja gwo ara onortum ikpaikpa ji kuhbho irum itar etoma jagwo ara gwa gwa ne. mmara ye ozoma bha hefofone ikpaikpa jin hayina asi kpamme kara piri bha gwa hiso bhanor akara bhana bha gwa ibor ara ijumene ara gwagwane mmarana bhibor ano orare araye aro hovavana kwa hokubha etoma ntara onortum. etoma hahenortum ezerazere hetar etoma egba jo ohor ora gwagwanne.